Ama sidi kabua nami ngaha palomara londe londe ra weha wa ombo ra tumi kai sia dungga saha fici tau pataha ade oi tumi kai ede di ngaha sidi kai londe palomara wancu ku caru di ngaha sidi kai londe palomara ku ngara na ra ndawi kai londe ra palomara ade ama sidi lu'u pra aima mbia ne'e ngaha ma kalai ne'e ngaha sepi tumi sepi tumi ra weha awa ombo dari ra weha awa ombo aka kapantom toi to'i ra kandadi kai sepi waur kandadi kai sepi tutu kampida tutu kampida nggori ede ra tumi ede ngaha sarai kai nggori ngaha sarai kai luupra aima mbia hido wali ra loko ngaha kalo kalo lowi kalo lowi ra weha ele mai ba uma ompu elo kalo lowi ede lowi ka caru ba ina ompu elo weib ompu elo ou kai ina Lowi ka carub ina ompu elo ru'u ngaha sambia kai kalo re na wacu ku <hesitation> wacu ku <hesitation> caru na kalo rau re warasa ne'e na ntasa ra <hesitation> lowi ba ina ompu elo ade weki nami tolun ake ne'e coba ngaha kalo ina ompu elo ngaha kaib nami ru'u ngaha sambia kai ngaha sambian wacu ku <hesitation> caru na na wancu ku mbocu na weki nami tolu cua iu mena mbocu kalo wara ini nda'a bage mangga dua mbua weki tolu ma'alum kalo ra lowi more ba ina lu'u kaib ra ama ngadi ngaha kapanto kapanto wante kapanto wante ra wante ba ina ku na wancu ku carun doco kai sia dungga kapanto ra lowi wante kai oi caba tau na gola ru'u doco kai sia saha dungga ngaha kai oha ma rana wancu ku caru na ngaha di tamba ncancau ede ru ngaha ama ngadi kai na ndai puna raho tamba <hesitation> pahupra caru na oha pun mbuip ore na cedo kantuwu sampe wati kabae kaib ade oha dei roa na mpoi